المتاحف لي نبغيها نبغي المتاحف الاثرية بارسكو كل ما نشوف حاجة أثرية نڨعد نتخيل قال هادي كان شحال عندها عشر قرون هادي عشر قرون كان رفدها بنادم كان عايش فيها كيش كان يستخيل اسكو كان يشوف راسه غادي هادي تبقى نقعد هكدا نتخيل ڨاع هداك السيناريو على جالها نبغي المتاحف الاثرية